קריעם איז דא אז אפילו מ'נוצט א גאל-מעסער זאל מען זיך נישט צישניידן. ס'מאכט אז די הויט זאל בלייבן גראד און גלאטיג און אז אפילו מ'נוצט א- א גאל-מעסער זאל מע- זאל מ- נישט צישניידן די הויט און ס'זאל בלייבן גוט און שיין.